Tsú xkúꞌ miruꞌjun, rí nda̱yo̱o̱ ikhúúnꞌ, tsúúú nutháa̱n xkureꞌdi, miruꞌjun indxaꞌjuá xkúꞌ skui̱, miruꞌjun, nandxaꞌjuée̱ miruꞌjun, jamí miruꞌjun má ikhui̱ꞌtsii̱ mangaa, numuu rí mbiꞌji, naꞌgui. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ má wa̱jin mangaa, rí miruꞌjun nagájnuu̱, na̱ke̱ íkhuíi̱ xaxtu o̱ níma, numuu rí nimbáá xáꞌyoo̱. Rí yáá nimbiꞌji rá, yámbóo̱ mááá neꞌnii̱ tsinuꞌjuan xkui̱ rá. Naꞌguii̱ xkui̱ rá. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ mááá ku̱xtá mangaa, miruꞌjun igájnuu xkúꞌ skui̱, nagájnuu̱ ndayéꞌ rí naꞌkhui̱, nagájnuu̱ naꞌkhuu̱n xkúꞌ tsú nunuꞌ, xú a̱ga, naꞌguii̱ rí miruꞌjun tsú a̱ga, ngáa̱ ñúúꞌ eꞌni ku̱xtá, na̱ke̱ íkhúu̱ a̱ga, o̱ naꞌŋa̱a̱ eꞌdxuu a̱ga, najwrigo̱o̱ rí miruꞌju, ngáa̱ ámbóo̱ rakui̱ꞌtsi rí miruꞌjun rá, naꞌguii̱ rí mbiꞌji, rákaa̱ náa̱ rííí ñawúúnꞌ ixi̱ o̱ náa̱ ñawúúnꞌ iná, naꞌgui, gíꞌthu̱u̱n má ma̱jína mbu̱juááꞌ ma̱ꞌge ikui̱ꞌtsi mbu̱juááꞌ. Xkua̱ꞌnii ekui̱ꞌtsu xkúꞌ skui̱. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ mááá ñu̱ꞌju̱n mangaa, tsú nutháa̱n xpu̱ꞌphúnꞌ, xú mbáá ñu̱ꞌju̱n jaꞌnii̱, xpu̱ꞌphúnꞌ. Nagájnuu rí miruꞌjun xkúꞌ skui̱, nakui̱ꞌtsi, ndayéꞌ rí mi̱khui̱, xú ndxáma, xú tsídíi̱n, xúúú, náa̱ rúꞌkhui̱, a̱jndo̱o ñúúꞌ má rí najma̱a̱, mú niꞌgo̱o̱ ndxáma xanáá. Ikhaa rúꞌkhui̱ naꞌkhui̱, naꞌkhu̱ xkúꞌ skui̱, nandxaꞌjuée̱ rí miruꞌjun, rí rííí mbiꞌji, naꞌguii̱ rí mbiꞌji xkui̱ rá. Xkua̱ꞌnii jaꞌñúú tsúúú. Xúꞌkhui̱ má tsú wáyú mangaa, tsífrigo̱o̱ xkúꞌ skui̱ rí ma̱ꞌga rí miruꞌjun, tsífrigo̱o̱ tsú wáyú, wíji̱, wíji̱ iꞌguii̱ rí miruꞌjun. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii e̱yo̱o̱ ikhúún tsú xkúꞌ miruꞌjun.